Manaña allintachu riqsini runakunata, huch'uychalla nuqaqa hampuq kani Punu llaqtaman.

Punullaqtapi tiyani, kaypi llank'ani

Ñuqa allinta kawsakuyku churiykunawan, allinta rimarikuspa hina allinta puriyku

kay kinuwa plantaqa, allin mikhuna runa masinchispaq.